<noise> Ame <noise> vita <noise> gasy; <noise> bombô <noise> vorogne, <noise> bombô <noise> voanjo, <noise> bombô <noise> coco. <noise> Fa na <noise> vita <noise> vazaha <noise> amizay: <noise> siligôma, <noise> bombô <noise> sesety, <noise> bombô <noise> americain, <noise> bombô <noise> fôrin, <noise> bembô <noise> z- zelifie. <noise>